Ba fɛrɛr-wurac lɛ fɛrɛr-urac ba a ni nɛ ba amerikɛn na ba we baba a na a biyɛ a ameriki aviyon na jera ho wa ji don ba we baba mu na matete ba'a fɛrɛr-ra niɲu lo orvil e wilbur-wurac